هيا الحاجة لي جوري بريفري تكون عندي هيا هديك لا ميموار فيزوال تاع أي حاجة تشوفها تعقل عليها هاديك حاجة فريمون فيها أفونتاج تساعدك فريمون في حياتك العملية في حياتك اليومية مام ميوقعلكش هداك الحرج تاع تنسى صوالح لي كنت باغي متنسهمش